Nimmu'urɛ yelese'ere bii yɛla ti la suna ti fu ta'am baŋɛ gee ti ya ta'am di bii ele taaba de la: Fu ta'am mina nɛreba la n ani se'em la bii ba yire duma n ani se'em la, fum puurɛ wan pee ti fu san wan nyaŋɛ zi'ire la ba? Fu wan iŋɛ la ŋwani ta'am tara Pupeelum fum la bama bɔŋa puan? La sum ti fu kelum baŋɛ ba imna'asum yɛla, ba inya ma'ari bii ba ka tari imma'asum? Ba de la nɛresɛba n gai assibitin daari woo bii aai saŋa woo ba inya kɔ'ɔm ana la yagesi? La de la fu kelum baŋɛ ba bidɔgebɔ yɛla, bavdɔgeri biisi, ba n dɔgeri biisi la, si ani la ŋwani? Si de la nu'usi ayima ayima bii aai si de la nu'usi siyi siyi? Ba dɔgeri biisi la ti si tara paŋa bii aai ba dɔgeri biisi la ti si ka tara paŋa? Biisi wa ti ba dɔgera la, ba ze'eti bii aai ba ni kɔ'ɔm dɔgɛ ti si lebe mɛ? Yele aŋa za'a waabi nari ti fu baŋɛ ba bidɔgebɔ yɛla n ani se'em gee ta'am ɛla bii dita ka. Le pa'asɛ, la sum ti fu baŋɛ ba kisego yɛla, yele aŋa bɛɛ la yele aŋa bɛɛ ti ba kisera, la yele aŋa bɛɛ ti ba ka kisera? La kelum suna ti fu baŋɛ ba yimpu'usegɔ yɛla. Ba yimpu'usegɔ yɛla la de la, fum kini la faara yire bii fu de la maalam bii aai fu ka'aseri la ko'om? Budibela la bii pugela la, ka ani la ŋwani, fum la eŋa ya wan nyaŋɛ zi'ire? Dɛna bii ya san pu'usera yinɛ tɔka tɔka, aai ya ka pu'useri yinɛ tɔka tɔka gee yinɛ deto me kelum bɔna tɔka tɔka me, ya wan nyaŋɛ zi'ire, la de la fu kelum baŋɛ yele aŋa za'a waabi gee ta'am n wan zi'ire la pɔka la bii budaa la. La kelum dɛna la fu baŋɛ a tuuma yɛla, a tuuma la fum la eŋa wan nyaŋɛ bɔna tuuma la puan suŋɛ taaba? Fum tari tuuma, fu tuuma la wan nyaŋɛ suŋɛ fum la eŋa, aai fum la eŋa tuuma la wan nyaŋɛ ta'am suŋɛ taaba? La de la ya kelum baŋɛ yele aŋa za'a waabi gee ta'am dita bii ɛla taaba.